Royome uni hen joni rewɓe ana lamoo tone, ɗun ana jea e finatawa maɓe wala e ɓe jogi ɓomi e jimi keertanaaɗi ɓe. Walla neesuuji hono ɓuccondirde e neɗɗo en, walla bon, ñaanduuji maɓɓe, no ɓe ñaamirta. Ɗun fuu yo neesuuji non keertanaaɗi ɓe. Neɗɗo waawaa sifaade fof.